الابيض هو اللبن الحليب الصافي لون القلب الابيض لون الطيبه لون السلام لون معانيه كتيره شديد وبالنسبه لينا نحن الناس العايشه في بلد الشمس فيهل قويه ده لون مهم شديد بيكون اللون الاكتر في ملابسنا لانه بيعكس الحراره وبيكون بارد ما ذي الالوان الغامقه بلم السخانه